مرة جنا بسفرة ف جان يوم اشور ف اي جان اكو احد الفقرات جانو موزعين ارقام هواية جانت وصلت لحد الخمسميت ارقام و اني تفاجأت انو الرقم الي سحبوه جان رقمي و اني جنت الفائزة فبهذا اليوم اني جنت كلش محظوظة.